मेक्सिको के भी काफी अच्छा संस्कृति आ। तैका के लोग काफी प्यारे हौँ। से हमेसा दोस्ते रखा। तैका के लोग काफी अच्छा गाने गाउ।